بختار مكتبة شخصية تحتوي على جميع الكتب المكتوبة حتى الآن، لأن القراءة تعطيك فرصة للاستكشاف والتعلم من تجارب الآخرين ،الكتب تعتبر مصدر للمعرفة ،والثقافة ،و-أحب- أحب أنه أعيش في عالم مليء بالأفكار ،والمعلومات ، المعرض الفني صحيح إنه جميل بس <hesitation> الكتب توفر لي عمق أكبر في فهم الحياة.